Pues taliz kazuu shinorleche ploririndaꞌa, tashinꞌdaꞌtayiꞌbiyoꞌ tenebueꞌgrə tachini anguigyoə chigon tetitiesꞌ jalolagrariyichikiochew kwel gucheoꞌ este yokwaoweb dondequier yoblabni diibeo bdguiꞌwazeoꞌ shenaa gakə oc̱higro zigroꞌobuela bwiyeꞌ chilgakeꞌn ax̱tloyitzkwlan dorietni parnan yeden yeblao xpewsto, yedgui nanin yedgə este yechingueriꞌ kombeuə terni nzekꞌ ezranigonbegə, tangani beguəeseꞌe este seꞌe, yeediguekriꞌi chialoꞌo kasrali yalogochrali debiendady guwichen echkeriyawengə akenyagobiꞌ yakwantogoli ambasowxeniꞌn. <hesitation>